الحياة الجيدة، يقصد بيها الت- التوازن بين الحياة، <noise> التوازن بين العمل، توازن-توازن <hesitation> بين الراحة، الاهتمام بالعلاقات الشخصية والصحة العامة، يكون كون راضي عن حياتك ومستقبلك تكون عايش في توازن هيكي وراحة و.